ولما لقيت المفتاح الي بيفتح اي باب قررت انها تفتح باب المستقبل وتشوف مستقبالها عامل ازي-ولما راحت المستقبل بتاعها ورجعت -قررت تفتح باب الماضي بتاعها عشان كانت عملت حاجات كانت نفسها تغيرها ولما راحت - وقفت لثواني وفكرت ان الي هي هتعملو دا هيأثر كتير علي المستقبل بتاعها -فا هل الي هي هتعملو دا هيبقب صح ولا هيبقي غلط